أحب أني أكون عندي القدرة على التحدث مع نفسي في المستقبل لأني أقدر أعرف كيف راح تكون حياتي وأتعلم من التجارب اللي راح أواجهها، حيث يساعدني أعدل من قراراتي في الحاضر وأكون أكثر إستعداد، التحدث مع نفسي زين بس المستقبل يعطي فرص أكثر للتغيير والنمو.